Mijery fampisehoana no tiako kokoa. Izaho tsy dia olona manaraka loatra fanatanjahantena sy lalao ara-panatanjahanteny. Tsy dia mahalian ahy loatra ny <laughs> iny taranja anakiray iny an. Dia aleoko mijery fampisehoana satria amin'izay aho sady miala voly no mahazo fahafinaretana.